Duun maxa rí najma̱a̱ ge̱jyo mbiꞌyuu ne̱ duun rúxo̱, o duun rawuun chíꞌ. Duun dí rúxo̱, e̱e̱ jnii, duun ríí smídú mangaa, duun smídú, rí duun maxaꞌ, ikhaa rúꞌkho̱ ñajuun ríí nakholo̱ꞌ ikhúún. Casi tsétse̱lo̱ꞌ duun, porque ndaꞌya̱a duun ná na̱ñajun náa awúun mbaa ná na̱ñajunꞌ. Puro xanáá na̱ñajun ikhúúnꞌ, ajánꞌ. Xúgíí duun rúꞌkho̱ ríí na̱ñu̱u̱lo̱ꞌ ríí nakholo̱ꞌ. Casi tsétse̱ mújúnꞌ má rí duun rí na̱ꞌkha tsíngua̱ꞌ, pero na̱to̱ꞌo̱o̱ duun maxa mangaa, tsétse̱ mújún, pero nakho má ne̱ mangaa. Duun rí na̱no̱, puro duun awúun khaa xúba̱ exe̱. Ríga̱ duun rí tháa̱n mangaa, duun huajillo mangaa, <noise> róꞌkho̱ mangaa ríí <noise> i̱wa̱á naphóxo̱ꞌ mangaa. Édo̱ rí n <hesitation> uu ra̱mbo̱ rá, puro má duun, ndú mbávíi má duun na̱ne̱lo̱ꞌ, na̱xu̱jmbú ne̱ ná inuu fi̱í. <noise> de especies, e̱ste̱e̱, <hesitation> <noise> najmuꞌlo̱ꞌ comino rá, <hesitation> clavo rá, pimienta rá, e̱ste̱e̱, <hesitation> ajo, <noise> áxo̱-tlapaneco, <noise> áxo̱ rá, mágá rá, <noise> e̱ste̱e̱. <noise>